زما باران ډېر خوښېږي. کله چې هوا مناسبه وي او باران ورېږي زړه مې غواړي بهر قدم ووهم او له باران څخه خوند واخلم. باران هوا او ځمکه دواړه پاکوي. د ځمکې بوټو او انسانانو ته ژوند راوړي. د باران اوبه نیمې د ځمکې پر مخ بهېږي، نېمې جذبېږي او نېمې ډنډېږي. کله چې لمر ډنډ اوبه تودې کړي بخار کېږي او بخار هوا ته ځي چې بیا باران وشي.